Noq om sääne lugu, et <hesitation> et sääne sino unistuisi puhkus, et tuu omgi pia tulõmah. Et sis nigu sääl pääväpaistõlidsõ saarõ pääl ja, ja lämmä mere veereh ja kõik. Niimuudu, aga asi om sääne, et linnugipilediq ommaq külh olõmah, aga kah'os mitte sino nimele. Nii et seokõrd ma lää üte tõõsõ inemisega. Vot nii!